﻿Obu nkuba ninduga muka obwiire bwa nyenkya kara ningenda hamurimo, nkira kukozesa edakiika nka makumi asatu habwokuba mbere nkukoorra tihari hara na nambere nkuraara, obumu nsobola kutamburaho namaguru, obumu nsobola kutembaho akaboda, then obu nkuba nintaaha, naho nkozesaho obwiire butoito, maraho edakiika nka asatu nazo mumuhanda nimpika muka byoona mbigaisire hamu, mu wiiki, okutaaha okutaaha rwebajyo nokwija kugenda hamurimo nyenkya kara obu nkuba mbigaisire byoona bisobora kuntwaarra esaaha bibiri ikumi.